ممكن هاي الشغله هاي الشغله اهتمامات من قبل الاشخاص يعني ممكن يعني بالعكس يحب الحيوان يدارينو يكون كلش قغيب علينو حلوي هاي الشغله من نشوفه خارجيا سنين من تعب مع الحيوان ومداراتو يصل لهالمرحله الحلوي هاي احنا نشوفه نتونس بيها حقيقه ف انا اشوفه شي حلو اهتمام حلو يعني